﻿Engeri nkuroorramu amaiso gange, buri nyenkakara obu nkwimuka, ninaaba hamaiso, eki nikinyamba kwihamu ebihonzi ebisobola kundeetera obutarora <hesitation> omukaire akatari kahara, nekindi, obunkuba ninjya <hesitation> mukifo ninga ekiikaro ekiine ecuucu nyingi, ninteekamu garuviindi ninga ebirahuri kugamba binyaambe ecuucu obutajya mumaiso gange.